Izy io moa haitsika fa andakilasy agny misy gny zaza fa somary lebebebe da misy gny mbo kelikely. De le lebebebebe somary mampatahotsy gny kelikely zay. Ah fomba hiadiana amizay de gny fagnasiana lalàna fitsipiky agnatin'ny lakilasy apetrakin'ny gny mpampianatsy no apetrakin'ny gny talen-tsekoly. Da mba ha- hagnajan'ny gny zaza anizay, apenarina hagnaja anizay gny zaza fa raha tsy magnaja anizay izy, tsy hagnaja gny namany mazava hoazy. De, raha mitranga ze fampitahora zay, tokony mandray andraikitsy gny mpampianatsy sy gny talen-tsekoly, hagnasazy gny mpampatahotsy satria miteraky ah traumatisme ho an'ny gny zaza ampitahory zay raha hotraka mitohimitohy avao.